شوف إذا كنت تسألني على <hesitation> المبلغ اللي إنفقه الشخصي العادي على الطعام أسبوعيا حوالي ثلاثين لخمسين دينار كويتي شهريا حوالي مية وعشرين لميتين دينار كويتي، هذا هو المبلغ إللي ينفقه الشخص العادي على الطعام.